जस एभी नसेदी दवाई होई जस हमें कोसी बेरी सुर पियौं। तो हमें तेस बेरी सुर तब नी पियाले जेबी तेस्की अनुमति होली। या जे कुनी मोना कोरेले कि हमे सुन पिय ना या हने जबरिया जबरिया लियाले ये बैट गोल्ट होन। कू हमोक पोडनिना पियानी जदर दस्ती।